Indiani chamung kwbangma kwbangma swrang tei kwrak khe tongmung bai. Abo kwbangma swkangni masala jil dalchini tei garam masala hai masala tongo. Abo bai khe kwrak tei kwchang kwchang khe chámung snamjak. Chana mai ruti kwchak naan roti paratha tei dudh chini paneer dakti wngkha kotor chamung. Salka bwkhakni chamung wngkha mothor swrang biryani tei samosas hai chamung kwbangma jorao chámung bai khe chájak. South India ni chamung wngkha dosas idlis sambar tei narwg ni chamung ni bagwi sijak. Lama ni chamung hai pani puri chaat tei vada pav no belai kheno hamjakgo. Indiani chamungrokni bisingo tongo gulab jamun jalebi tei barfi. Joto jagao khakchangma tongo abo Indian chamung no belai kheno kwbangma tei kwthang khlaio.